<noise> انا انحب لما نختفل بعيد ميلادي يكون جوزي موجود ويكون وادي حواليا ونكون كلنا مبسوطين.. وباحس ان انا لما باحتفل بعيد ميلادي اني عاملة الحفلة دي عشان نبسطهم هما، مش علشان نفساي. <hesitation> انحب نعمل طورطات ونعمل حلويات الي هما بيحبوها وانزوقوا البيت ونحطوا بلالين وزوقة وزينة في البيت عشان يكونوا مبسوطين ونشغل الاغاني اللي هما حابينها وعاوزينها. ونلبسهم هدوم جديدة ولازم طبعا انوثق دا بالفيديوهات والصور.